إيه، طبعا، أنا أحب أزرع الحدايج. عندنا حديقة في البيت، نزرع فيها ورود، وفيها أزهار، وفيها بعض أشجار الفواكه. وهكذا يكون فيها زراعات كثيرة. نزرع فيها أحيانا نباتات، نضع فيها شجرة الليمون، شجرة ال-الجوافة، أشجار المانجو، نزرع فيها شجرة الزيتون، نح-نزرع فيها الورود. هكذا يعني.